مزايا الشهرة أنك تولي معروف من الناس الكل والناس كلها يحبوك، تجيبلك الفلوس وتجيبلك الجاه وتجيب لك تحس روحك يعني أنك بطل في عيون العباد هاذي، العيب بتاعها أن العباد كلها يتدخلوا في خصوصيات ما تبجاش عندك خصوصيات ويتبعوا فيك كل صغيرة وكبيرة وتبدأ متعرفش تقعد على روحك وما تنجمش تب وما تنجمش تاخذ قرارات من غير ما تفكر في العبادة هاذي.